سألتني شلون أنظف مقلاة لو كانت فيها <hesitation> أكل محترج. بأول شي بستخدم الماي والصابون وأظيف قليل من صابون الأطباق، أسخنه على نار منخفضة لبعض الدقائق حتى يلين الطعام المحترج وأستخدم ملعقة خشبية او نستخدم الخل وصودا الخبز كل هذة الطرق إنها لأجدر أسخنها حتى تغلي.